Gracia pegua reta kuareta jae ma ifamoso esar arakaeguiema ou kua cultura griega jaereta iteatro mitologia jare jaereta ireligion ortodoxa jaereta oime guɨinoi jaereta guɨrovia opaete mbae mbae reta kirai arakaeyae ou oiko vareta jaeko arakae guie jokurai kuareta jekoreta guereu gueru hasta kua ara rupi jeiete jukurai yogueru reta